أنا بصراحة أجول أحب امتلك معرض فني شخصي، يعني أجدر أعيش وسط الجمال والإبداع، كل لوحة تحكي جصة وتثير مشاعر مختلفة، وهذا الشيء يعطيني إلهام يومي، الفن يضيف لمسة جمالية لحياتي، الكتب مهمة، لكن الفن له تأثير مباشر على الروح أكثر.